إييه، بعض المرات كندير راسي مشفتش شواحد باش ما نهدرش معاه، حيث كنحس بأنني هداك لوقت ديالي، وباغا ندوزو معا راسي، مبغيتش شواحد يبرزطني ولا يشتت التفكير ديالي، <hesitation> كعجبني نخرج بحدي، ونچلس معا راسي باش كنرتب الأفكار ديالي